بنفضل إني نقرا كتاب- الكتاب بيكون فيه أشياء مفيدة أكتر، أشياء تنفعني <hesitation> أشياء نبيها أنا، أشياء تنمي من مهاراتي، طورني تخلي عندي ثقافة زايدة، بش نعرف <hesitation> نعرف أحوال العالم، وهيك نعرف كل شي، <noise> كل شي عن العالم نعرفه، مش نقرا كتاب مثلا عن الثقافة، عن التدريس عن أى شي هذى الأشياء لن تنفعنى.